طبعا الرياضيات لها فايدة عظيمة للدماغ وللحياة الشخصية، دراسة الرياضيات مهمة واجد لأنها تساعدنا نفكر بطريقة منطقية ونحل المشاكل بشكل منهجي. بعد، الرياضيات أساسية في واجد مجالات مثل الهندسة، العلوم، الاقتصاد، وحتى في حياتنا اليومية مثل إدارة الميزانية.